<hesitation> Ny fampiasana zavokà alongany raha aminà hanina, <hesitation> raha aminay manokana alongany anh zavokà lay masaka be igny tonga de afa afaka ho azo hohaninao am'zao si, romotinao miaraka aminà siramamy. _x000D_ Misy ndraika koa magnano ananjy io miaraka aminà lasary anh ampiarahana aminà saosy vinaigrety, de akeo koa anefany anh misy posiposerin-jareo anh de igny koa hosorana aminà mofo.